Ave, muchu no te pueu izil porque los paísis ain que viví-lus. I passal amus passau unas pocas vezis caminu d'España dendi Alemaña peru namás que amus vesitau Bruxas, i craru, a quién no le gusta Bruxas? I amás comimus mexillonis que sonin delos mis pratus favorecíus. Yo creu qu'ei píiu mexillonis en tolos paisis qu'ei estau. Vongole, qu'es comu l'izin en italianu.